Reyrude tumaatur kam, <noise> so a walaa peewnitirga <noise> to a resata-ɗum ton to ɗum nyolantaama, haani keɓaa nokkuure <hesitation> feewnde, bana <hesitation> potiire leydi ko nanndi non, to a resata-ɗum, <hesitation> non no nguleenga poownataa-ɗum ɗum wara ɗum wonnoo. Kadi haa a naftira-ɗum ɗum wonnaaki.